Ny aspiratera ilaina amin'ny fagnadiovana tragno, zany hoe <hesitation> fangalana loto an-dragno, de sy afaka misaraka aminsena si aspiratera na na sy an-dragno azany ianao anh fa na de hoe an-dakoronao azany de afaka mampiasa aspiratera foagna anao anh hagnadiovanao tokotaninao.